Karazagne kafe ra ohatry kafe misiry izy zao da misy e kafe a Madagasikara etoa ohatry amzany moa zany rabista za- anara aminay ety kafe rabista da misy avao koa kafe ra misy ranandafy agny ohatry oe brezily ny any fa ohatry hoe kafe indranomy zao da misy gne kafe au lait da misy gne kafe sotra